Намудҳои гӯногуни гиёҳҳо ҳастанд, ки онҳоро барои пухту паз хеле истифода мебаранд. Ба монанди райҳон, кашнич, ҷаъфарӣ, наъно ва шибит. Онҳоро ҳам хушк ва ҳам тару тоза истифода мебаранд. Онҳо ба хӯрок бӯй ва маззаи хуб медиҳанд.